لون الأحمر <hesitation> اللون الأحمر عندي يرتبط بالقوة والجمال والحب والسعادة حتى في الأعياد لما نختار اللون الأحمر والعروض هو دلالة على الفرح والحظ السمح والجميل، صراحة أجمل الألوان حتى سهل انه تضيفيله ألوان أخرى يعطي مزيج رائع.